Depende xra nch'i xra be'e ba lo que ng'esa be ba la chitja ba pa kjana unialah ta sanga thi rula tsi o <hesitation> ntharuthe na la tjia buque yala chujnina tjia'a chujni tjagua thixiu'a o nixinchi na ntha xi rua a ve tjabatha tha guajna nixin tjagua nixinchi sabe ni guajna nixinchi the'e ba nixinchi ndikjao'a nixinchi guea nchi gunia ko niala ncha nche ba ko mixila nexinchi chuxigua ke xrui nch'e ba ke xrui nche'ia guala rakjua thinga ba. <noise>